我家的那边范围他们没有说有跳舞什么只是我们礼拜堂能够参加赞美操每个礼拜六早上和几个姐妹和老师一起练赞美操是一个很好的运动来的啊每一个拜六都会去跳呃流汗

我最【插题】一样的科技是 Chat GPT

啊，拉仔菜是吗？

在我的国家，糖尿病，心藏病。是最常看见的健康问题。

科学发达会会会比较便

要說我國家的天氣就是我國家的天氣變化就是越變越熱

现今我们若要学要学我们会知讲的那啊语言啊很很容易啦现今若去那网络啊都有啊internet那些都有得学也有youtube里面看咯ho看多一点书咯听咯听那个那个言语的那音乐咯看那电视那呃戏剧咯啊听咯常常听那广播咯ho那我们慢慢吸收咯要常一点讲咯要有这样会知道那种语言的人常常讲啦讲啦常常讲啊就学很快咯ho也不困难学啦

在学校怎么帮助这些学生脾气【erm】合作的精神呵，有好的关系的话啊，我觉得啊，要鼓励他们呃，都教导他们说，怎样在啊，世界时间。 在世界里面啊，人与人的关系怎么相处咯，怎么在一起，怎么说话啊，啊，怎么说啊。站在别人的啊，他们的，他们的啊，他们的啊，怎么说啦，呃，啊，要为别人着想。啊，也不要去欺负人咯，多多关心人的需要咯，和尽量 用很多的游戏啊，这游戏能够激励起彼此那个合作的精神。啊再经过啊，说到人与人如何啊如何在一起啊相处，怎么怎么在一起生活啊，怎么彼此的啊尊敬。这都会帮助那些学生们啊，他们啊在一起，怎么有好的啊相处啊在学校里咯。【erm】最重要的我是说可以的话，也可以用那个用啊我们的身教，可以【erm】可以教他们说怎样【erm】在主里面，在上帝面前怎么做一个【erm】好的人【erm】怎么能够帮助别人的人，能够关系，能够关心别人的人。能够接受别人的软弱呃在这方面都能帮助到咯。

最困苦的专业就是和人生活一起和人和睦共处和人好好沟通人和人中间的那要相处

呃要有前进

在社会里面通常人就是用信用卡用现钱用银行转钱来还东西

在一个家庭的开销上预算是很重要的在每一个月要懂的说你花的钱会够吗也预备钱给以后来啊事情需要做

为我 [no sound]... 要这两天的好事情，就变好，这是我觉得骄傲的事

我在我学校没有学到什么历历史事件

我们最常的运动的话很常运动那若是说我自己啊多数是打羽球咯啊拜四打一天晚上咯五点到六点咯礼拜叻又叫一班的朋友一起礼堂的朋友打四点到六点啊还有叻有时候叻啊礼拜啊一点多啊两点啊还有啊教堂这边打乒乓咯啊乒乓打了才去打羽球咯啊ho篮球的话我就不喜欢啦因为篮球叻很危险啊常常手插到啊很痛啊打还要撞来撞去啊等下撞跌倒去lo很难打啊ho

那较不健康吃的东西有冰淇淋咯因为它很甜嘛孩子吃太多对他们体不好咯也会肥咯还有糖果咯这这这较甜的东西都不吃了都不好还还有那炸鸡炸的东西大多数较少吃一点点咯因为这这些这些东西对体不好

差不多一小时会六七次这样

呃不知道吖没有呃没有跟

运动对我们的身体特别好。努力运动心情很快乐。非常,时间也易过好。

现在世界的科学发达在学校教育的成分是很重要的给学生们来讲会很容易的拿到他们的成绩

我没什么很美很有创意的东西在我身边

有啊，要跟家里人讲要信耶稣，要信上帝。。不管发生什么事情，都要记得上帝。尤其是跟自家小孩讲，如有遇到no sound] 不快乐啊还是难题时，辛苦时，都记得上帝。都靠他，靠他就没错，问题都会解决。

我没有参加过有什么创意的活动

呃各人各人不一样的啊

我 suka 比较 soft 的比较轻松的音乐

我希望我的孩子们健康快乐赚到钱不给人欺负

我我较喜欢叻在屋里做事情erm不suka去外面因为外面很热在屋里叻我能够收拾我自己的东西可以好好休息啊dan家叻dan收拾净净的啊去外面叻nah去游泳怕药那药味道chlorine过高woh erm那味道那很臭我不suka又晒了黑出出的去拔草我也很怕很痒人 所以叻还是较喜欢在屋子里咯

没有。我的社区没有这样

在过去5年内实现那个我们的国家呀马来西亚呀以前叻我们都是用现钱拿来还还我们买的东西就是钱呀这个现钱啦带到一叠一叠的很不方便还要看着怕被人偷去现在叻很多有经过银行呀网络还呀online transfer 很方便不用带现钱很多买东西也是e wallet 我们的那个e wallet e 钱包呀钱包呀不用拿现钱咯这只是一个数据呀号码就是等于们的钱咯这样我们国家呀也不用去印那么多的钱现在这样也很方便我们生活也不用怕被人偷也不怕忘记放哪里

家以前有做预算因为以前工钱很小要分下花有几个是就像家用的啊你要买东西要分好好的花不能乱花现今较没较松工钱较大一点叻就没这样去分咯随啊有够花就好了咯呃

我在学校最喜欢的科目是华文，因为我很喜欢华文

最常最不好的地方有电梯这样咯你若是在电梯里面就是收不到了咯还有在那山芭较角落的地方也不会收到

这个政府拿巴杀人的啊帮助有够吗我觉得是有够的尤其是医学上的帮助因为这个国家的巴杀医药费是真的真的低尤其他们在政府医院里面看病

我国家一年里都是很热有时候下雨我不喜欢我国家的天气

我喜欢比较多的像24小时便利商店

呃不知道呀

我 我是不会弹什么乐器啦！但是我们是，多数是 ahh 开那卡拉 OK 啦。音乐开了我们唱歌啦。弹乐器我不会啦，我做小时候那只会讲吹那口琴啦。我现在也无玩了，也不记得了 ahh

我只是希望我的三个小孩会健康会平安会顺利他们每个星期都会固定的去礼拜堂不可以说有空了才来他们以后做工啦会孝顺老人这就好了不一定说要很有钱很发达那样只要有上帝的心就好了

没什么历史在马来西亚会 suka

当我们的手碰到别的东西的时候一定要常常洗手因为常常洗手会呃减少我们呃中病的机会

今天天气还不错没什么热

ahh 拿运动，尽量 ahh 拿运动花时间运动。

什么乐器我都不会

网络银行银行用online做就是说要有一个password密码自己的密码不可以给人知道咯给人知道他们很容易拿我们银行里面的钱咯有时网络银行会被人进去偷进掉等下几时钱不见掉都不知道

我不知道的东西比如说叫我上台讲这是给我最压力的事情

很多人会搬走是因为他们住的地方啊没工作胆他们要去外面面找工胆所以他们就要搬还有时候是女儿若把她嫁去别处啊他们也会离开自己的地方去他们嫁的地方咯这就是他们要搬走的原因咯

这次多数玩电脑呀

现在的孩子也很少在家里面有很多的画图因为他们平常都是看电话里面的游戏用他们的思想啊眼睛啊都不很好

我不记我最后一次看见什么动物了

较老一辈要和年轻一辈的跟人要有沟通

这个社会，可以帮有需要帮的人，[err】可以捐钱给他们，[ehh]还是讲[ehh]捐那吃的物给他们，[ahh] 还是讲[ehh]捐[ehh][ehh]衣服啦，穿过的衣服咯， 很新的衣服，[ahh] 二手的那衣服给他们[ehh]，或者讲能教他们怎样[ehh]学一点[ehh]那[ehh]那[ehh]那[ehh]能够过生活的赚钱的方法，[ehh]那他就[ehh]没需要[ehh][ehh]靠我们，他们自己可以赚钱咯。

我们马来西亚国家叻每每年叻都有那财政预算案啊财政预算啊都有咯也有做啊五年计划或者说怎么做先进国啊二零二零年啊有这样口号我们啊然后现在我们是二零三零年咯啊呃要要跟马来西亚做社会一个先进的国家这各种发展要很快的ho我们希望我们的政府啊会努力一点咯ho不可以啊贪污太厉害去等下国家钱都被人吃了都不发展啊每个二二二零二二二零二五年都不不成为先进的国家了咯

帮亲戚和先生看我怎样做啦

会哦会哦我家的人会讲他们家族的历史故事给我们听啊像我这次孩子结婚叻dan我啊妈讲他那边因为外婆那边还有兄弟姐妹然后叻他兄弟姐妹的孩子们叻我是从来没有见过的我是经过这次这样的啊有一个这样的庆祝哦dan我们联络他们啊才知道说我们还有这么多的亲戚在那边呃也很好啦所以说家族的也明白咯

我不知道新新的

我对以后的希望我就是希望大家活得会快乐会健康没烦恼

什么公共交通最重要的在社会的哦在我们的社区ho巴士咯巴士也是很重要吗巴士政府若是说有准备巴士的服务啊tapi他一班一班的要快咯不可以等呀这等较久咯巴士是很好的交通啦因为他又便宜不像这taxi什么比较贵咯这用别的方法因为有很多人也没有自己的车吗taxi是一个方面这巴士是一个很好的交通那我觉得这个就甲就就交通啦就呃加强啊就加强一点咯要下一点本钱胆要下一点精神去安排他的路线胆因为路线的话就要呃呃全部的地方啊都要都要走到咯若是说他的啊他的一班一班的也多的话变到他的他们不用等很多时间咯因为巴士一半也较便宜啦这也是一个很好的交通咯别的话是说我们沙捞越也要开始这这A R LRT啊这呃但是说可能我们人没有那么多啊没那么多变成他的可能他的钱要花很多下去等下人用的人很少啊胆不负荷咯胆最便宜的方法我觉得还是用巴士啦ho大的巴士还是用小型的巴士小型的巴士可以走那那那较远的甘榜里面咯可能是用较大的咯人较较集中的话用较大的巴士咯

我家里人会很常跟我们说故事 tapi 我都没有兴趣

这边的小孩的社会 uhm 也没有很多的游戏方式。很多就是画图画啊！下下棋啊！uhm 和简单的游戏。啊！现在的小孩比较多就是看电话。去，啊！玩他们的游戏。

ahh 自己家人照顾自己的 ahh 有怀孕的人

我家里人都很懒很少去看参加这样活动

我住的地方天气很热有时候会下雨

我这里呢冇很多的那音乐啊，tapi 跳舞啊都是我人这里的很多因为砂拉越嘛，还有他人跳的舞是那个拉仔舞啊那叫 Ngajat

现今人多数都是用电话还钱了咯上线还钱没用那个了咯没用现钱了老一辈还是有用现钱因为他们不会用电话

传统的药有蛇舍草这样的这样对人的身体都很好

现在的社会呀，对我们很少跟年轻人有很好的活动跟运动是因为年轻的人呀有他自己的要做的事情跟以前的人做法是有见面有互动的活动越来越少

我会驾普通车我会驾普通车

我很想做导游带人去旅行自己还能去旅行还能赚钱还能旅行

在这边马来西亚ho以前以前政府就是乱花钱ho这次这新的现在这几年新的政府 最近这几年政府就比较好有些钱就是乱乱用有些自己拿去用完全没有好好利用钱所以说现在的做法会比较好现在要发展的有些钱算好好的没有乱乱花

我没有种过，

我们一家都不是说很知道去省钱很喜欢用钱去吃东西吃好吃的东西吃就是福我们很喜欢去找东西吃我的小孩也是跟啊爸一样很喜欢吃好料是说很常说每一个礼拜尤其是星期六时间我们多数去外面吃

比较多就是孩子照顾要死的人

平常人讲一天里面最好是能够可以走一万步走路走路是很好的都不用做很激烈的运动只是说会使你健康会越来越好

本地的儿童书局嘞，我们礼拜堂也有很多这书，关于小孩子的，[ehh]教育的啦，但还有那圣经的，圣经的故事咯，噢这是很好的一个[ahh]意见啦，[ehh] 可以借那书咯，礼拜堂的也有礼拜堂的图书馆每个礼拜可以去那便借,借了拿回去看也可以的。还有三一堂我们也还有[ohh]那[ehh] 福因书局可以买书的选你喜欢的书咯，你可看小孩喜欢写，[ahh]要用什么书。他们都可以看啦。他们小孩的书嘞，也有教育的，有怎样跟人相处的，有怎样玩游戏的咯，很多啦[ohh]你可以去看啦咯！

也不记得了咯啊有就是可能呃牧师啦有帮助啦

听人讲像英文马来文咯要老师教

以前有带学生去比那 school lab ,用那科学的，科学的那知识。去做一个游戏咯。

教堂是一个特别神圣的地方

我们这边砂劳越啊最大只的那个虫啊我也是讲是那黑黑头大大只那个甲虫啊很大只啊我们叫叫caterpillar啊很大只啊那那那虫啊昆虫啊最大只的昆虫咯有时那还有别的啊蝴蝶哦也很大只哦它它翅膀大了它身体很大只啦ho

我们国家用票吖纸呀做一张一张的人画了你选哪一个就是打叉哪一个咯

这种的银行设备是新的做法不是旧的银行做法啊你一定要去银行里面做拿钱啊还放钱这种因为要网络的银行会使你时间减少掉也很容易寄钱和收钱

我很少会去参加这种的。可是，我有时候会去参加那画画比赛，这样。

天天运动咯打乒乓咯

ok 呃我们国家呃没很多语言很多那是三种而已 ho 英文国语华语

自己要做生意叻！都有一个困难的地方就是说呢！你要有本钱，如果没有本钱呢！头头的时候自己必须勤劳做。做了慢慢赚一点然后，才懂得怎样去投资咯！怎样投资以后呢！我们还要很小心，因为这世界，这社会骗钱的也很多。嗯…所以怎样选呢！得看你，我们自己…啊…你的兴趣在哪里？你自己有办法负担得起吗？啊…可以请教朋友们呐！

现在的那科技进步啊，能够,用我们的生活[unclear］ 会较快活的话，现在最好的一个就是手电话咯。咱家人，手电话打电话很方便咯。所有多数每一个人手都有一架手机咯，打电话。不像古早咯啊，还要去[ahh]公共电话打，还要带铜子咯 <noise> 很麻烦。若很多人打时还要排队啊。现在呢, 湖人一手都有一架手机啊，很方便啊。[ahh] 这个是很好的发明咯。很好的technology.

我对我现在参加的这个活动就是说把游戏的福州话给录下来使别人会学到福州话是一种的语言会使人学到说这个地方也有很多人福州话我对这个的活动真的有兴趣

没说最喜欢哪一个演戏人啦只是比较喜欢看什么片很像成龙的片咯他演戏很活打功夫的咯不会闷咯

这个我们住的地方小孩很多玩呵打羽球打篮球打乒乓呃这对小孩的活动是最好的地方咯然后他们呃打起也很高兴咯啊很快乐的过日子咯

艺术的东西我只会看没兴趣有时候不明白他们在做什么只是觉得说很美有时候看到路边他们画挂在墙上的那壁画也觉得说哇这样放下挂了出来整条街都不一样也是很美真的也是一个很好的咯

对自己的生日，较多的流行就是跟我家人去吃一个很好的晚餐。跟多数讲我们平常，上次生日时候是做什么事情。

我觉得最快乐时就是遇到上帝他每次都会帮我我哦有时候好像东西不见掉啊祈祷一下就会找到现在找到那时哇觉得上帝真的在我们旁边